Alor iyrime namer kali mouma mouna ala aji zajie ifu-fu-fie ne-e ezena kalo-ori-kali yiku mem ori kali molie ori-kali wor kwa waa mem na gi-za ajie kali kaleyi aga-agba iyie ahaah mem nena mi kaleyi ina tie mem na aha neyi adim atu oja eyi agim yie-yiku iza-ajie gba uja oloza tame ma bleh na tame uja olza na akaa yiku mem ni-za ajie ifufue ne eze mem and zi ni-iza ajie amem aleyi ayie mem wu kwa-kpa na-ham wukwa kpa iza-ejie wu-kwa kalor wu, kwa ebebeh wu-kwu ulang wujie wujie alang wukwa ebebeh ogohu ende-wukwa ala-gi-za-jie waa mem na gi mer kali yieku kali-mohie iza0jie kpa zeno oza-jie amem ali mem alah mah anu-gbraa ini-iza jie ifufue kalena aga yi nomu aleyi-na tie mem amem yiku nom na aha neeh yiku kali izahu kpa Izahu-kpa izajie kalina ayie kaleyi ina tieh mer na-ha ni-izahu mem iza-abie izalu amem na-ga yieh ne na-atuja agi ne-ni izawu kaleyi iza hu kali yeyi ni? ma ableh oru olaza ta tame manu kalah lam aba atu-uja ameya tame uja oloza kala lu uja alana atoe agi iyie ha men na-hani yieku aleni meet maro mem na-ha eeh onu kali iwia zee na-kpa ni ni nem ina nigude iyie nede okpahe egba yiku ta aha ayi iwia-zee ni-ni ku klor awu oh tiar ku klon awuo-iwia zi ta kleh yiku awwo alah aklon ni-ni ruu awu mostie aki kwe egba mem yie-grah aba agbaje ni-ko ekeni bi-bene alena abi si mezi amem ebi mer yiku ta aba agua ni-ni no nome ni-iyo mem ni-yrikitie, ni-iyie aga zi neyi ana aya ni-iyio asi-ne-na iyi ne-iyio asi nena yiku ta ahani neyi mem azi neyi waan ni-iyo mem azi neyi waan Zini-iyie ama alu aba oyua mem aleni abi si-mezi ebi-bene ina mer iwi-eka ozortie ichui ahh abi si imezi oloza ibi aha ni-imezi ana ali nar mem na aleyi waa nom ko? na-aleyi waa nom ko yiku ta ha, ni no-onu mem, na asi neyi waa mem na awi tieya nu aha aga zoh neyie asi neyi waa na alu eyii wa ni-iyi mem ni keni be imezi oloza mer baa ku-onu mer yiku ta abi imezi oloza aba kwo taba-azi iwia zi ana alah adekalong ze-tie namem nu-ru iju mostie namem akwaze awuze awu imezi akuya yieku oloza abi mezi oh aba zi ereh-ru aba agbajie nomu oyie-kreh bene tie abi iwia-zi tie aba ku ba awuo ba-ba ku ku ba awuo ba-ba ku na ayui-tie ya na awi-imize aku zopo ya ma-aha nome na-azi-waaw mehe ne-ku si ba tiaya-ku ba tiaya ni kume bi awu omeh ba ku yiku ti-tie iwia-zi tie-tie aba awuo aba kwo niggo yiku pzinomer eni-ta abi iuu ibi etie ni-ki oki yiku yotie, kuru be-tie ino-oggo aya zini ono-gogo alu no-gogo mem tabi yim-jim tabi onyim atie heru ikwu onyu ebi etie Na alu abi ne-eh alua awu msotie na-mem ne-no-ogogo ado ni-bi aku buo ebi etie ayah neh awuo-ali iwia-zi mer akplong mem neh iwia zi mem aba kwono kor ku woru ojri-jra omana kuba pane-tie alu abi gbre tie-no onyi tie-tie ta ka boro-ri amem sta-sta alasi jra-ijra waa mer aba fuku jopoya ko-obu alu abi mostoie egbe kua ba latie ya ku-ba la noro-ijri jra alu onyu aba teru iku awa no-awa oru amah apa ta alu atie yeru ku awa nu aworo amah apa tame obu nah-tie ta ki gbre bene ache-ze-gba zi motie aba, letie alu, kaba ala ni oru ojri-jra mem no-oro omona amem ali jra meya aka lah netie olam ayor ku ba wua asta-ka nebi ono-nayo ni yiku kpem aju alena yiku nebi aga se-sah ta se-sah waa kpem eju alena memer uja-mm gbadada ku kwo-ogii oro alahie krekreh neh yiku ni-ibuo waa aba wua asa-sah nime kooh kaleh-kali yieya-yie yieya tie tie tie tie kalah awuyi mem yieya ayor-ukru gba yieya ayor ukru gba utie ya awuyi ala kia yieya kwa ka, yie mesiya nomu-ali-hierie ichu-wa namen awa mem nu, awu imezoh iku awu idola ali hierie ichu na-mer afu mezo iku awu idola jopu ya akwo wufua abi-bi domo-domo kalu zajie aka gba-jie me ni-kala li, yieya izajie aki-ju mer afu mezo nomu erie iku ni-idola domodomo afu-ejie afie ni-ni mba azi mezi alena ya, ya afu imezo domo-domo iku awi idola domo-domo aki afu ku memeta aku aba agbaje yiegreh nomu ali mezi abi seya ta kali omu wufua ali-imeza abi-seya ta no-oku aba wowu mem omu ameta yieya ala anu mem yieya izajie gba omu aleyi yieya ni-imezi isiakie yieya na afu imezi oh iku eeh nomu hierie jopa afu alimezi abi seya kalo-mu yienu waa mem yiega kalama aha zozo-mer yieya izajie yieja izajie əba ikejie adi kolu yieya kejie adi koku Afu ali-imezi-isi ya kalor omu yie-rier waa waa kalo-omu yie-rie waa ali-imezi adoda waa mer ni mezi adoda netie waa mer awu domo-domo awu domo-domo iku wa idola aju-ejie ni nu aba za-alalea amem yayah awu-iku awu idola ku kwa wi-idola demodo afu ali imezi abi isi aya kalo omu yienu nena no-oku aba wowu mem no-orori-isi yame ka degba kali maloh do-modomo-nita azi alena aza mer domo-domo no-mah aza akwa aleno-ma-za-akwa mem no-domo-domo amem meme yieya ayor no-zajie kpem aju alena mazi abu ya yufie ni-ni ayo-ukro omusi-omusi ku aba gbajie ne-gre-oh oku zimezi azi chee utie amem yieya kpem aka alena mer ko